Bueno, te kua vaa ti sa´a pero kas kuaá xaa kítí in pero íu, no ín, nain sa´atí diferente, va´atií, ntidotí karabí yua remaníí veetí, pero diferente ío kíntí. Jaa sora saretí te cualquier ntukustí textí ree, casualíree nu naní techá vida kasayó te ío kíntí na naní, naní soó sth, sueveh, tuku. Ní kunítí noo naní para salantí veetíí te ío intalí maníí yua veeyí yua yunúí salantí yuta yua kanchulotí jíí saretíí yua ti. Satíntiríí joo meno sakinte te monta dalivioí koa te cuaá, chara noun ní sad kaníí kúitíí yua kantívítí uu unití nuu nchaa yaau pero diferente kaa sa´ate ve´etíí jana´atí.